<hesitation> ma zi'an nuurɛ <hesitation> la de yelepakerɛ paa, la nari ti <hesitation> bunkureba nara ti ba kelum kiŋɛ university. Ma puti'irɛ ma bisɛ ti bunkureba la hali bama n tugum nara ti ba kina school. Sela n sɔi la ba bɔkerɛ kan tɔi, ba miŋa wan zi'ita tiŋa zamesera. Fu san dɛna young adult, fu miŋa la mi sɛla zuo ti fu bɔna zi'isi la puan, bala la fu zamesegɔ ouan fu wan fu la nimmu'urɛ ti ba'asegɔ za'a fu pa'asɛ fu gɔnɔ suŋa suŋa.